Garira minja guŋamé gariir go békaan, sén aŋago néni alako fatiha waaf utorool, naŋa go nawalohul bunétaam; nénimay nétaam nalakoyé waaf utorool naŋa go najiiŋ bufatiya; gariir gagu goon nak aŋaar najook waaf bugafoop, go inja aŋaar nariir jiyang bu galako. Jiyang janja ariir mé do nak abagéén mé guléhol. Garira do inja aŋaar mé garirol nakaan.